खेल पर सट्टा लगावण में, मनुष्य ने उत्साह, समझदारी अने संतुलन राखण चैजा। दिल में हलकी उम्मीद अने जोखिम के भाव होवे, पर लालच नईं बढ़ावो। ठंडा दिमाग सै सोचो, <hesitation> खेल रो मजा लो अने नुकसान रो खतरा समझो। अपन ज्ञान, अनुभव अने मेहनत सै सही निर्णय लेवो, ताकी मन खुश रहै अने संतुलन बनी रहे।